Piggio 'na busciua a pöso in sciâ carta topografica dapeu fasso de mòddo che i ponti cardinæ corrispondan e coscì pòsso orientame, pòsso orientame ben